Ndaka yunuá ndaka'a kaján kauu nañuón unn ndahua na'ka iin nda'a niño jan mativíí ndama'a ma'á kuii tiyama'a nduntó yukannguu ka'a yuán chí, tukuan nda iño temativii xhí ho vii ho vii ho vinii, kuan iin nda niño kuu ngoján, nduvité kuu inhua inia yo'ó kukuinté iin nduu ján ndaun tiovichí chikua kua njunká kajá, <hesitation> xavii ján iin ndanió.